Toetra tsy manam-paharoa agnanana boeza, izy mahay manampody raha volagnin'olo. Ave izy manjary atao biby fitarimiana an-tragno koa.